Nudda storia canusciu di lu Messicu, almenu a st'ura nudda cosa mi veni nta la menti. Però sacciu chi lu Messicu è un paisi chinu di Fulcluri, di culura. Havi na tradizioni cintinaria e nfatti sunnu tanti li spusini che pi lu viaggiu di nozzi dicidinu di jirisinni a passarilu a lu Messicu. Comunqui resta na meta turistica di chiddi chiù ammintuati.